سپین دا کھانا بہت ہی وکھرا <hesitation> اَتے رنگین وی ہے۔ اِس کھانے مِٹھے کھٹے تیز سواد نال ملاپ ہوندا ہے۔ میکسیکو دیاں پرمپرائیں جُڑی ڈِشاں وِچ ٹاکے بولیتو ہوندے ہن۔ <hesitation> ٹاکو اِک میکسیکن روٹین ڈِش اے۔ جس وِچ ماس سبزیاں جا مچھلی نوں چھوٹے ٹورٹیلا رُوٹی وِچ پکا کے پیش کِیتا جاندا ہن۔ بولیتو اِک وڈا ریپ ہوندا اے۔ جِس وِچ ٹورٹیلا وِچ <hesitation> پار کے جاندا اے۔ جیوں کی چاول چیز اَتے چمچمی ماس، میکسیکو وِچ مٹھے سواد لئی شاکلٹ اَتے کوروز وی بہت مشہور ہن۔ کھانے دے نال <hesitation> میکسیکن پیے وِچ مارگریٹا یا ٹکیلا وی شامل ہن۔